Tɨ muk'um sosai akin təmongngətru, nanagoom hi bi gin nyim, hi bi kab kigu nanagoom <noise> kigu ma pigawu, lagu nanagoom shi mukmɨnu, don hinbi myes nyim bilom panggu hi nyangbəi hin ge tuk a hi kəigana hi keygana, har gi dangnga myessu ni nana hi bi panggu hi pi, hi bi panggu hi pi gwaamɨnu. Nangngoom hibi panggu ha mukmɨnu, nangngoom hi bi gyeki wuimɨn ma bak a yegas. Nangngoom hi bi koni pəishinung, ko ni wan ma bi laak manginu, ma bak ayegas. Kinkai nongngoom sai waagoom pang dangnang, luka <noise> waagoom luka <noise> ta ko gin gwiima <noise> ti bi panggu a ta kwagawu <noise> koni shinungshok, ko ni məssong, ko ni yillang mal, ta, <noise> tɨnn bi pang yok dawainiya goom. Ta zoonəi kpab ma ti kwaga lag'aiyu, ta yisga a kin shepyoa, gishe pyok'a man da ti ləi kin dyaalaak'a. Ga gabi kin gye lo mungngu, ta yisga dyaaku'u ta kum goiyaak, ta she kowa, yaat mi goiyaak dəi pangwana tɨ mukgana. Ga bi ni kin lomongngu ta bu laak man ginu ta shega ko tɨlaak mangin. Ta bi mangin kumawu, ta shega ko bari tɨ mukgana. Pi hakuri ama mukga, qual mallaak ama mukga ta, ti bi panggu ti təm pangngoom <noise> a kin kab kigu ma pigawa tɨnn bi pangngoom a yinge. Ga yista tɨ mukgana, ga yista-ti-takga kiguna ga saamu, ta bilaak manki amsiguwuma ta mukga miinu ta takga pyok nimgu malkar a sonongɨngen. Ta shenongga kəinangngət pi-gwani, <noise> pi-gwani, pi-gwani, kəinangngət a amba yinge min laak man gye, kəinangngət a maba pangngoom bapyi pi riga ti yistaye, yegu a kuk kaamamul quak mallam a təma yepong <noise> ta tinn bi pangngoom. am laak man kigu Am lak manki ko ama takginu, amma am, am bak ko gi kuak mallook a kin kab kigu gya pigawu gi kuak mallook. gi təm kang gya kwayii bəi kaya gimyes. Kang gya kwayii bəiki gimyes. Am binna man ginnu amaa mukgin, am bi laak mangin kumawu, gi kuak mallook. Kinkai waagoom pang dangnang, sai maanoom, maannoom, ta murkmim a kin kab kigu ma pikang musamman pang am, mallet iyema ta she konan yaat mi mallaam iye? A kwa gam mallam bi iyenongnga a kwagu ko wukayi kwagwaa mallisin a dəi yilginnuggangaa. Amma gam, pan ko gam, ko a yangnga pyok a bakgyeki a mur kaamamma ya dəi kuk wukyugwa kang ma təmtəmmong iyoiyong. Gam am lak saamang ko gwa mallam lyenongnga. Am bi man'gye lomongngu ta sheako to am laak mangin ko gama bakyəiya a muk'uma miinə? To ama mukta miin, kinkai yatru sai waagoom panggwa watan rcc chairman, ta, gyak suk'a ta yisga mi zhak'ung amma ga ngaye gul gak'atru, ta she ko tau gi təm məi kuakmal a kin kab kigu gya pigawu. Wan yatmi gya yuaiyum gya yuaiyum a piyi wan? To am kuma am kwat anang yegassu sabo mi tɨnn gi gimyes ba tinngin dang kwal gira, ta nama ba ta kwal kaamat lag'ai, tɨ təmtəmong kaama lag'ai ti təmtəmong gimyes. Panggwa a anang yəgat, panggwa a anang yegat. Amma ga ngawu ta takga pyok ti shena ko pi ko, pi ko, pi ko, ya mukgana. Kin kai waagom, pangwa sai waagom bayami, waagoom bayami tama ta jhemin ko kangga kub anang gin təna pain lagai. Ta sheko panggwa sa koon mal dəi. Si lak ləiga mi pyok, ama kab kigu ta pigawu, ta yisga takga pyok'a, gi kwa min laau man gye pangngu ta dəiyong mɨnu. Pan ko mɨn, mi pi kigu am saamu